ریښتینې خوښي اکثره هغه وخت احساسیږي کله چې یو څوک له ستونزو او سختیو تېر شي. خوښي پرته له تجربې یا زحمت نه ډېری وخت لنډمهاله یا سطحي وي. د ژوند کړاوونه موږ ته دا احساس راکوي چې څه شی واقعا ارزښت لري. نو که څه هم لنډمهاله خوشالي شونې ده، خو ژوره او دوامداره خوښي اکثراً له مبارزې وروسته راځي.